Isicapa na no ono ome kpahe na ma wo oghere ri bnobu, eyo ero iyibo who ero isoko, no iriyibo na eghere buobu a bi ro lua ano igo iroba ejo eware jo abi ro lua no ma rie ha eri isoko na no ma be ko ke oma mi na no ohwo no obi su omai uzo ohwo ro ho ejagaban eri isoko na no ota na ma ko ke oma mina eyena ro ziezi ma be da na ma be ria na ibitho re ri hi eyena te je loho unu. Who erase isoko na no isicapana no ono ome kpahe na, isicapapa awo oghere no ote esa aro ene no a keri ode erao isicapapa, isicapapa na me te dai ze no me te gwolo the ri, no me rie oghere no ero no iri isoko mi na mere de iri isoko mi na ame gbe re ro oma oroniko atheo ame na kufie he iri isoko na whe te ria were rie no erase isicapapa na ebe were no me te be theri me te re haze me te bi the ri mere fia fiho era ososuo no mere kuo ame ye na mere ze ame yena no mere waria weze mere kuo ame ye na no me re waria ro the me je theri y mere te wai fiho oto me bi the nai me re fi ugwe fia umu uwe no̱ me rie no o re da fa ha me re fiho̱ e je ye no mere wa fiho oto̱ me re te ro̱ ewize ewi unu isoko mi ma ɛe ewi me je reho ze me ve fi fiho evae erae me re te ro arubasa ze me re te reho o̱o̱b <hesitation> emagi ze me ve fihe me re ti fra he me re ti the ye me re re̱ are ma ro tne erace isoko mi iscapa isoko mi.